Kaisa mwng grinder mwng kwnwi kwcharo mwng kwnwi ni kwcharo mwng swpraknai. Yakle no phiyogwi naikhe swpraknai manwi no swbaiwi mogodam no yokpra oui khe swbaiwi gora ni goron no swlaiwi mano. Kwtal khe swprakjak mwng swkangni swprakjak mwng ni slai kwbang ross rwnai. Tamni hwnba swprak phuru nangkukmani thunrok ongkhorwi thango. Pepper grinders wngkha chámung chána nangkukma manwi. Chámung chámungno kwchang rwo tei chámungni swrangno kaham khlaio. Tei jora jora khe kwthar khlai khe kaham khe samung tangwi mano tei clogging wngwi mano.